Ee, gertogal waawa heɓta jommaagal, to imo jogiingal, imo ñamnagal, imo yarnagal, ammaa ngal wawtaa, ngal holla mo yidde, ngal wawtaa. Ammaa to imo jogiingal kam, imo ñamnagal, imo yarnagal, imo takkingal, ngal heɓtaay mo, ngal anndaay mo to mo woni fuu, to ngal yiimo fuu.